في أحد الأيام صغر ساحرٍ نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة سحرٍ جديدة أصبح العالم من حوله ضخمًا إستكشف منزله ووجد نملًا يتصارع مع طعامٍ كبير قرر مساعدتهم. ساعدهم وكافؤوه بقطعٍ صغيرةٍ من الطعام بعد فترة.